Mae me renda ma ogueyi va reta jae mercado popora ve jokope ñavaeta hasta supe un dólar va uno cincuenta dólar jokope jaeko ñavae picante ñavae chuleta milanesa jae jokua tembiu reta jepi mbae o jae jokua tembiurenda pe oñeme va